Blinder kam no huuwirta ɗumɗon mari electric motor ɗum ɗum ɗon mari blade, ɗum ɗon mari peach, so electric motor ɗoo kam so ɗum kunnaama, sey ɗum waylita laɓe man. SO ɗum waylitii laɓeeji ɗoo, sey ɗum taƴa, ɗum boo kadi toonyindira eh - kuujeeji ɗi ɗum waɗi nder peach, nder koofi man, nden boo ɗe taya-ɗum ɗe mbo"ina-ɗum ɗum taƴoo.